Bertíína ne tína ne iō tɨ́ ne ntádé kada kudadú tɨ viꞌi kadadvi ɨkɨ̄ꞌɨn ne ntɨ miꞌí kɨ̄ꞌɨn ne ntɨ ne katɨ sa ne nakuꞌn ntódo tɨ daꞌa i zaꞌa i ne kada kudadú tɨ ntáde kudadú tɨ ꞌviꞌi ꞌviꞌi a ne vitsi ne náanootɨ nántántádo ntoo tɨ viꞌi án tsi dɨvi kaꞌ in tɨ tɨ́ñɨ kaꞌ i tɨ ne ñaꞌa nga dódo tɨ́ñɨ tsi tɨ́ñɨ ne núváꞌ tsi dvi kuāxká ne tɨ́ tsi vá tsi tvi kaí nuu ne kaí ne tɨ́ ña ntɨ́ꞌɨ kaítɨ ita kaítɨ kaítɨ trana kaítɨ xaꞌa káítɨ da ñáꞌa nga kadā ío ne doko káji ne dvi ꞌkɨtɨ duvi tɨ́ñɨ ne kadā ío vitsi ne ñaꞌñá dodó ne tɨ́ dódo ɨn ɨ tɨ́ñɨ té tsi vvitsi ne ntántádantoo tɨ viꞌi ntántádantoo tɨ viꞌi ne tsí ja í ntio nko kɨtɨ ne tsí ja ío ne tɨ netíina tse netína ne ntáde ntáñeꞌe ñá tɨ néve ntáñeꞌe ñá tɨ ntuvi ve ntádé kudādú tɨ ne tsí ja ío ne tɨ. Tíínaán ne ñuꞌuɨ ñuꞌu tɨ áma né ñuꞌutɨ néve á ma ne nte zódo ne tɨ́ a ne ntáñēꞌé nte tɨ ne vitsi nee ñuꞌu tɨ nte nvi ne nte nduvi ve ne nte zódo tɨ́ die neev ne ñuꞌuɨ ñuꞌu netɨ́ neévetsi ntádaiɨ́dvi ntádaíne tɨ́ tɨ́ñɨvitsi neé kādádv nátaɨun ne áetetɨ nu tɨ́ vá nti vá nti vá ni ntánakaete tɨ nuu tɨ ne káda ne ñaꞌa vé ña ñaꞌa veé ña vé koto nuu ña ñoó ne tsí nga i duvi ntánakaete tɨ nuū tɨ ne dvtína ne dkada iñaꞌa ka o dvi ñaꞌa ntásiꞌí ña ne uvá tsi náña ñaꞌ ɨ ne átaɨuní ntátaitɨkuu ni ñꞌ ñaꞌa kó ñaꞌa íó ne tsí nga íni dɨvi ntáñɨꞌ ñaꞌ ío tɨ ne ntátaitɨkutuní áa nekɨɨdvikɨtɨ kūxutí ne un vá tsi ntákaꞌa ni kɨtɨ tɨ néve ne ntátaitɨkutu ní ci io duvi kóo nima e tsíavtsínga i ntákáꞌni kɨtɨ tɨ.